Mal khung jack wngkha mechanical phan bai gari no ha ni simi tisana bagwi gari no tisao. Hydrolic jack rok tisana bagwi twijlang ni chapmung no swnam o. Phiya ba mekanikal jack rok khe skru eba lever ni system no khatungwi tongo. Jack no gari ni sak ni thani tonwi yakle no opeamjokgui khai khe gari no kotor khlaio aboni bagwi tyre eba yago wngwi mano. Kaham khe tonmani tei samung tangmani bisingtwi kaham jaga wngnai tei swkakjakya wngnai. Motor jack wngkha chaka swlaina bagwi swnamna bagwi tei swnamna bagwi nangkukmani abo gari no swnamna bagwi nangmani thangna rwnai.